نتذكر مرا كنت ماشي في السوق وطحت في شجرا صغيرا من غيير ما نحس بحتى شي, الناس الكل شاهدوا فيا وضحكوا, هنا كنت دايج كيفاش هنيا صار هذا, شنيا اللي صار, قدام الناس الكل, لكن بعد شويا ضحكت معاهم على الموقف وصار تحديت كل قاعدا, كان موقف غريب بصراحا, ويضحك في نفس الوقت, لا تفهم هو غريب, لا تفهم هو يضحك, هذاكا هو. <laughs>